Midaanii biriit jirai, midaan gagababat jira, dederaat jira ,didimaat jira, dumii ka lila adadianen hinjir. midaan kadibi pilauan daabeni dibi birianian daabeni, kadibi maragean wot daabeni, duumi kila midaan ak daabeent jirai, iyo wonwolkasdaabenuun, gagarbaaseni akas jir